Të dy llojet e ushqimeve m'pëlqejnë shumë. Po ma shpesh e përdorim ushqimin italian edhe n'shpi, po edhe kur dalim jashtë me hongër se ka ma shumë restorane italiane sesa meksikane. Po edhe osht ma lehtë mu pregatitë ushqimi italian edhe mendoj që osht pak ma i butë për shijen tonë se ushqimi meksikan ka goxha do erza që na nuk jena msu me ato erza.